Aŋ dȧwi nyȧŋ mìŋ kuwa naȧŋ sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ lɛ wèè sɔ̀ŋgɔ̀ ȧŋ yè nyaŋ àŋ naim ɓɛ̀nɛ̀ŋ fè mìè go lɛ̀ kìlȧ ȧn naim gbɛ̀ɛ̀ lɛ sɔ̀ngɔ̀ keì kaaìŋ mìŋ kɔ̀ȧ nɛ̀ɛ̀ŋ nyiŋ niìŋ ȧŋ yaȧ ȧŋ tìyèe, zȧ anyùùŋ tìyèe nyɛɛ̀ŋ wo bȧ guùnɔ̀ɔŋ maŋ doauŋ mȧŋ mȧŋ yaȧ maŋ doa kpɛ̀ɛ̀ùŋ zììyà jɛ̀wɛ̀ tìyèe, wo bȧ guùnɔ̀ɔŋ maŋ doauŋ mȧŋ mȧŋ yaȧ daȧ maŋ doa kpɛ̀ɛ̀ùŋ tìyèe ko jɛ̀wɛ̀ nɔɔnɔŋ le taai, maŋ doa nyiŋ mȧŋ miiŋ òfoo hiiŋ ȧŋ fèìm e go kɛnɛ weètii mìŋ kɔ̀ȧ nɛ̀ɛ̀ŋ nyiŋ niìŋ kìlȧ hiiŋ pɛɛ hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ yɛ̀ì ȧŋ yaȧ.